عشان اغير اطار السيارة او التاير يعني نفس ما نسميه نحتاج انه انفكه وبعدين نشيله ولما نشيله نييب الاطار اليديد ونحطه مكانه يعني نلفه عليها وخلاص